بختار عمر الثلاثين, لأن الجسم في عمر الثلاثين بيكون خلاص إكتمل, من كل النواحي, هرمونياً, وعضوياً, وكمان العقل, العقل كمان بيكون وصل للنضج, وبنكون في أفضل حالاتنا العمرية, وخلاص زمن الطيش راح.